Karazagna akanjo mba haiko: <hesitation> raoby, <noise> t-shirt regny, <hesitation> costard, avy eo short koa de magnano sampogna koa fatan'ôlogno koa avy eo ery malabary regny fa ndraindraiky kaofa manintsy andro de magnano akanjo mafana.